<hesitation> yahde spor waɗoytee. Ɗun ɓuranikan, sabi mi tawdan ton yimɓe, mi heɓan wadda e mun en. Ɗun fay a yaawataa tampude duu. Ko ɓuri heewde fuu, so yimɓe ana ngonndi e maaɗa fuu, kamɓe duu, dañan ɗo ɓe ɓami e miilooji maaɗa. <hesitation> Ɗun ɓurta welde ka. Ayyo.